Mbaɗndam gim Alla a waɗa ka yarnangu an lekkoñ an useni a waɗa ka yarnangu an koñ baññe baññe taa koñ joora koñ ɗayla koñ maaya yetti.